मै आज अन्तिम खानाके रूपमे खीर खैनु। खीर बनाइक तहिन पहिले चाउर ओहके एक घण्टा बटुलिमे पानी डारके चुल्हिमे बैठा देहबो। जब चाउर पाक जाइ तौ ओहके दुध, चिनी, काजु, किसमिस, बदाम, गररी, छुहारा, पिस्ता, इलाइचि डारके दुइ मिनेट तक्का रिझाइक परता। यैसने करके खीर बनाइक परता। खीर बहुत मिठ रहता।